په پخلی کې مختلفي مصالحې د خوړو خوند او بوی زیاتوي لپاره یې خلک کاروي لکه مالګه، مالګه، تورمرچ، ګلابي مرچ، زیره، دار چیني، هیل، سیر یا هوږه، زنجبیل، زردچوبه، ګلاب اوبه، او داسي نورغواړم د یادومصالحو د خصوصیاتو په اړه لږ وضاحت ورکړم. .مالګه چې د هر خوراک لپاره بنسټیزه ده او د نورو مصالحو ذائقې زیاتوي .تور مرچ خوړو ته تندوالی ورکوي او هم د هضم لپاره ګټور دی .ګلابي مرچ د تندۍ لپاره کارول کیږي .زیره د خوند او بوی په اړه ځانګړې تاثیر لري .دارچینی خوړو ته خوږوالی ورکوي .هېل د خوشبويۍ لپاره استعمالیږي .سیریا هوږه د ذائقې او بوی لپاره مهم دی .زنجبیل د خوند او هضم لپاره ګټور دی .زردچوبه د خوړو رنگ او خوند بدلوي .ګلاب اوبه خوړو ته خوشبویی ورکوي .خو د دې مصالحو پرته نور تر ترکیبی مصالحی هم شته دي لکه ګرم مصالحه، بریانی مصالحه، قورمه مصالحه او داسي نور .دا مصالحې نه یوازې د خوړو خوند زیاتوي، بلکې د صحي ګټو له مخې هم ډېر ګټور دي زه تل په خوړو کې مختلفي مصالحي کاروم